Sə <hesitation> sənə səlsə kəra sə kəra səna kəra ɗa u nju məra a ɗə hə i na saganə chaɓəu. Wi njirawawa a nə hə i ina, ndo nə nya nji ɓwaɓwatə oal oaləu. ngam a ndo ndzam səno ma i u sənə məna gwa na a ɗə hə i na abəra nda vala nji na kəra da ni wa. Ma kur ɗa sə nghə da wa, gu sa ɓwaɓwatəu. Maja ma nji shil təwa njir həl, njir həl inga ndo shili ndə shili fa abiya sərsum ngha, u vi ndo fa abiya dəhə səna dza ga, ndo təra ni ba nda ngya ngho ɓwaɓwatəu. naja ngə ma a zhang ja u huɗa səna u səwa ngya gəmən sagana a ɗə hə i na. Pa nji nji ingə tsəu nju nga, nji da tsəu na ndo shili ndo shili tsa nji ndo kuɗə nji, ndo fəfa a sə ndo ngina, ndo ndo shi wiɗna mələm dəhəu ba nda gəzə lagu gəda tsəu nda təra Vanyi da tsəu, ndəu səya, ndəu ki səya kuva nyi, nju shi tsəya bəra ga ja mər gəna. Wi ki bada ku imahi i na əra ta zənə sal ndo səya ndo ki tsəya ndo məra kwaba ni. Əngə tsəu, ndo ta i u lagu, ndo shi ta i na nji, ana bəndəhə dza nda ndo ta i a nyo lagu, ma ndə fa anya nyama tsəu ba nda təra nyi kyo lyau do ki piya nya ma banda, ndu nga njigə nya shili agəra ndu gwa a kwaba adza yi, ndu nga kwaba oal oaləu, gu ngaɗə ndu nga adza aga nja shili na nda, ba nda dzəgwa wuniya ndəu. Alenyi gu gwa a kwaba nda, gu wuya gu ki nə nda a ndo sake nghə ndə wa, kəlnda nda nda tsəya. Alenyi tsəu gu nə nda kwaba nda ndu sake nghə ndəu, gu təra. Alenyi tsəu ko da gə nə nda kwaba da gə nə nda kwaba wa, ndu tsəya ndəu. Əngə ngə dəhə səna u hə i u ma i a ɗə hə i gəmən saganna. Ndə ma u ki səya kuva nyi ju tsəya abəra ga nja nə nyi təlgur ga wuya təlgur. ma nji nə nyi təlgur kum ma ji gi a ju <hesitation> a ju vala nji kəra da ni wa. A ju mər sə tsa atsa a kyaɗə əlgur ngə wa, kər sə kəra kər səna kəra ɗa naja ju mər. Nji na a ɗa səgə nda da wa, ndu sa ɓwaɓwatəu cha nda. Ma ɗa sə nghə da nyu ngya jam ka nda. Kə i ndu ma i ndu ki dləu kutəgəu adza nji ma ya da nyu mbar ndər wa, mana sə gənyi da wa, nanda kuma njirawawa a ngə nda, a ɗə hə i gənyi ko kuma u mələm gənyi. Naja ma səna nju fə nju səna naja ngə ma zhang ja u huɗa sənu tə mən a ɗə hə i na u zhang ja u səna kəra tsa atsa a a ɗə hə i əsaganna.